Ono no ono ome na kpaho ore isoko mi, <hesitation> me wo ore buobu evao isoko mi oghere ere no ma wo ite esa aro ene vre eri dede, ma wo roho ore isoko mi ma wo ohwo ohwo na ma re the ye ma re fio ofi gbo fiye ma re fi ugwe fiye ma fio eko fiye ma re woze emeri fiye ogwo na eri are the ogwo mare je fio ejo re fi ole fiye ejo re misi ozi kugbe the are afi emeri fiye are fi oku fiye iku gaga fi ye a je fi idemevu je fiye evao ogwo nai we sa fi are ye kugbe ro iro ku ogwo na reye. Yo ore jo no ma wo evao isoko, mare je gbe ozi fiye evao ogwo na ole re je ja ye no me re kru ho obo ro re ole o ubiere maro re ogwo na, eri are the ogwo evao isoko mi. Ma ti ye wo oghere ore ofa ma re se ibiedi, ma re de ibiedi na mare du ye ma re re ye the ma re du ye oje iye no ma re du ye ma re nwa fi evao opoto ro the mare fi emeri fiye woze ara fiye, ma wo eghere eware no ma re fi fio evao ibiedi na no a re se ebe le tete, atiako iroroje mare fifi iko na, ote were owhe we sai foro dugho fiye we sa we sa fio oyaya fiye evao ugwo od ibiedina Ye ofa jo no ma re the ma ti je wo ofa o̱ a re se no̱ izo no a reho iroro the koyeho eve̱ve̱ oye no ma re lo irro na ma na ma re lo̱ irro na ma je lo iroro na no ma leti fa fiho opo̱ to ma le ku ame fiho ma re reho the ma ve weze emeri fihe oghere noma re tho eveve mi ho ma sai reho areo the re ofa ma re fi ofigbo fiho opo̱to ma ve fra ye ofa izo oto̱ izo oto̱ na ma re ru izo na evo udo na. ma je ru izo na ojo okpu teko who re fi o̱le̱ fihe o̱ye ma je hai ro̱ re o̱le̱ evae oke awha yo̱ o̱ ro̱ otnu te ko oto na ma re uwere ma ve fi eko hie ma ve fi ema gi he̱ ma ve fi ame roro he ve uwere o̱yena wo sa reho lo̱, ozi who sar reho lo̱ igari ahwo jo sai rehe lo egu oghere izo no ma wo eva isoko ma rie.